Pa hondeal col repunteu ena escuela es precisu que los maestrus precurin que tolos alunus hagan gavilla, qu’aigan activiais en que tolos mochachus tengan de palral i juegal entri ellus i ellus. Si tolos críus se sientin unu pos assina van a sel. Si dexamus hormi mos movemus los mayoris pos siguirán hiziendu lo mesmu que vein enas sus casas, essa envidia, essa higa mala que tolo farrunga.